Muŋ be baluo kuo wo kono be koleyaa la le. Moo ye tiliŋ tiliŋ na i la baluo kono fo i ye faa, hani wo te posibili noo la, wo buka posibili noo.